Amun ulun tu ketuju makanan ya soto banjar, nasi kuning tu kada tapi ketuju karna masakan nya tadi tu <hesitation> masak- masak habang nya pang yang ulun kada ketuju kan ada masak- masakan banjar yang nasi kuning nya tu lauk nya kaya ayam kari jar, itu nyaman jua kada tapi- kada tapi pahit lah amun rasa ulun tu <hesitation> masak habang tadi tu terlalu pahit jadi ulun kada ketuju yang kaitu jadi, ya itu lah. Habis tu <hesitation> katupat kandangan ulun jua ketuju tapi disini kan diperantauan ni ngalih jua mendapati yang kaitu. Habis tu apa lah <hesitation> amun kaya ulun bulik ke banjar setahun sekali tu tiap bulan puasa wadai- wadai banjar kaya amparan tatak, sarimuka lakatan, habis tu hintalu karuang disini kan amun orang jawa tu menyambat nya jenang klo amun disana ya hintalu karuang kaya bubur sum- sum sama ja jua pang kaya di jawa <hesitation> masakan banjar yang ulun ketujui jua tu apa yo lah <hesitation> lupis- lupis sebenarnya kada- kada banjar jua pang itu lah. Ketupat kandangan sudah soto banjar sudah oh nasi goreng- nasi goreng kita disini dengan nasi goreng disana tu beda, amun disana nasi goreng nya pakai saos tu jadi lebih merah nasi goreng merah lah jar ulun nyambat lawan laki ulun <hesitation> amun disini tu nasi goreng lebih manis karna di jawa mungkin lah kebanyakan orang lebih suka manis tu pakai kecap jadi warna nya coklat ulun kurang ketuju. Jadi amun bulik ke banjar tu itu aja pang yang dicari jua karna diperantauan ni kareda. Habis tu apa lah <hesitation> yang ngalih jua oh gengan asam tadi, dengan asam kepala patin habis tu cacapan wadi makannya pakai cacapan jadi haruk- haruk terasi keitu ditangan nyaman banar itu, habis tu apa lah yang kira- kira kadada disana <hesitation> disini. <hesitation> bakaran iwak oh pais- pais patin tu nyaman jua tapi ulun kada kawa meolahnya karna ngalih harus bekukus- kukus bebakar- bakar apalah kira kira yang disana ngalih banar disini. Oh sirup banjar batu mandi itu nyaman jua tu disini kadada yang kaitu, jadi satrup kah orang banjar tu menyambatnya orang- orang sana tu satrup habang, habang tu ya sama lah kaya di jawa jua habang abang kan merah lo <hesitation> amun kita orang banjar tu kan ketuju makan iwak karing ja nyaman ibaratnya kada usah yang kaya iwak nila begoreng kada- kada kada payu malah mun di jawa ni kan orang kada tapi ketuju iwak karing amun kita di banjar sana tu iwak karing talang, iwak karing sapat yang halus- halus tu kan nyaman dimakan pakai cacapan, cacapan tu biasanya ulun meolah nya gampang aja pang kaya <hesitation> bawang habang dibanam diatas kompor aja karna ngalih lo be- bebara tu jadi dibanam diatas kompor habis tu dikacak- kacak ai lagi dengan asam jawa tadi dikasih dibari garam habis tu di farahi limau nah dimakan nya dengan iwak karing dengan nasi panas tu nyaman banar. Orang kada- kada ketuju mungkin dengan baunya oleh haruk banar tadi oleh ditambahi acan jua lo. <noise> Itu kada semua orang ketuju, tapi amun kita orang banjar pasti ketuju banar makanan keitu. <hesitation> Amun di banjar tu ada jua yang kaya tiap bulan ramadan ja ada makanan itu kaya sari mukalakatan, amparan tatak, lapis india, lain dari india pang itu yang meolah nya tapi nama nya ja lapis india, habis tu <hesitation> <noise> apalagi lah hintalu karuang amun tekstur nya tu kada- kada semua orang ketuju pang dengan tekstur nya tu nya tu lembek tapi nyaman manis, amun amparan tatak tadi tu ada dalam nya tu ada pisang dibari santan beparah dibari galapung habis tu dikukus. Kalo sari mukalakatan tu atas nya kaya lembek na bawahnya tu ada lakatannya warna putih bisa jua warna nya warna hijau bisa jua itu. Amunnya amparan tatak, sari muka tu orang bejual tu pasti beloyang ganal lo kada mungkin jua orang habis satu loyang ganal tu banyak banar gula nya jua manis banar, na itu jadi orang menukar tu bisa sehiris nah sehiris tu gin larang amun disana bisa sampai tiga puluh ribu. Rasanya tu kada suah pang yang yang dibawah tiga puluh ribu pasti tiga puluh ribu tu sudah pasti seitu mungkin karna bahan nya jua ngalih kada ngalih pang lebih kelarang bahan- bahannya larang cara memasaknya jua tengalih dikukus kada semua orang kawa meolah itu, yang pasti <hesitation> wadai- wadai itu tu adanya kalo amun bulan puasa aja lah wadai- wadai itu ada kada setiap hari ada tapi ulun kada tau jua kenapa bisa kaitu.